פלאס איז גענוצט צו ארויסנעמן שמוץ צווישן ציינער באט מער טיפער אריין. ס'ווערט גענוצט מיט א בענדל סאו ס'נעמט ארויס שמוץ וואס איז סאך טיפער אריין. דאס העלפט אז מ'זאל נישט באקומען קיין לעכער צווישן די ציינער סאו מ'נוצט די פלאס צו אויסרייניגן צווישן די ציינער.